Mbay nache nzo re yi'n xanak re yi'n tus yi'n bis yi'n ye per le yi'n yena tatey ntixey ncha mena mbay le yi'n bis taga mod jwa'men per nchelazana rid ndaba lo zil rid ndaba luda a zeraze yex yuxa sara ze yui jwa'mena nzo bes ndoxkuaxa kon- kon kamaron kon zi jwa'n nawue ndiey lud naze re jwa'na nak jwa'n nzoy xenak yi'n manzan xanak nu jwa'na nchi nchamena na ze nawue ndieyna re jwa'na xenak yi'n- yi'n yi'n ya' mbesxa yi'n ya nu taja nawue ndya xenak yi'a <hesitation> amm- yi'n- yi'n a yi'n pikin mbesxa yi'n ngax jwa'na ndole yi'n ngaxna nu yi'n ya taja nawue ndya cho thib ned uu re yi'n nar zos lo yi'n nzo per lo jwa'n nlyaza na ni buentamen xomodpa ndoley re chore re jwa'n mas plopa re jwa'n nzo nche gabmen re jwa'n re jwa'n nlirzyn men re jwa'n xanak re jwa'n nchamen re nu re ngo lo zila na nu re ngo lo zya re zi ngo, ngo mbi mbesxana ngolo lo ki'na. Na ngo- ngo nguy na re jwa'na nak jwa'n nchamen kon yi'nza yoi kon yi'n biz na nawue ndiey re jwa'na nzonumen nchamenza per le nayana na mbre jwa'na ndoba nayana mbre re jwa'na ya na naktra jwa'na nchamen nabeta re or bix ben ncha du jwa'na pur re men ngoxa nchay xe nak re nare ze ngokna bix na mday na mblirzyna na re jwa'na nchamen xanak re go re- re go xebak go- go pap mbes mena re go byolna go la na go ya na re jwa'na nak nzinumen re jwa'na nzolomen nchamen xenak re yapa xe nak re ngud xlye gabna nare bdoba re re jwa'na nchamen per le zya nzo zosa na le nayana ndoluxa na ye zal buentey nchamena per lo ta jwa'n pur ta ndiuy ner ze pur nxen mena pur xyena pur yobina naze nlirzin mena ludza per le nayana pur ndiuy por ke nak jwa'n nxyen nak jwa'n nda. Jwa'n xenak re jwa'n plopa jwa'n nzo nchamen re xenak jwa'n nchumen xenak re kafeba xenak re nija xenak re- re yala re- re konch mbesxa nzo thib ned nij jwa'n nij naguz jwa'na nij azuk mbes re re xa ta nkenuy ba jwa'na nda panel za mbay nzo re nij thib nen nij jwa'n baner mbes mbay jwa'na na nryod panel pur benta nchatamena jwa'naza re jwa'na nak jwa'n- jwa'n nchamen re jwa'na naj jwa'n nlirzynmen or nakinmena asta ke na yazala na re xe nak jwa'n nlirz men xenak re- re- re ya- ya- ya chole re yaba ya- ya ye re ya- ye- ye mbed jwi'r mbes re xa gox nu jwa'na nlir zynmen na nde yo re re posasdre re zya nlirzymena re yeiza ye nzi eso tamod ndoley na thi mned ye guz xe nya ye- ye yabita niay tamod niay per jwa'na nlirzynmen re jwa'na. Nakin men re jwa'na ndeximen re la' re la- la la- la xi's ndole jwa'na mbes men per neo na yen buentamen xomod ndoley re jwa'na nak jwa'n nlirzynmen re jwa'na ndonumen xenak re yixa xenak re uu nzo zosa re la la mbligax mbes xana nutaja nlirzynmen para ak zi tyomen ro yodoba choze ncha zi chokuan thi jwa'n liz men zi yale zi cho zi fiest lud per re jwa'na nak jwa'n nlir zynmen za re jwa'na nzo re jwa'na jwa'n nlirzyn men nayana re jwa'na bre na ndolux pur te purta re yez purta re xaga re adorno jwa'n nlirzyn rexa jwa'n nlir zyna nayana le zya ze nzoy per pur jwa'n wan nlizynmen pur la'y pur ye pur re jwa'n nke numena jwa'na nak jwa'n nlirzynmen zyasa asta re ma'ba re pur re jwa'n nzo re jwa'n nlirzynmen zya per naya brey ndo kub mbrey ya na yezal buenta re jwa'n- jwa'n ta nche lazmen mbrey ndolamen. Xe re yala re ya na ngotra men ze ngomena pola xana re uu mblo yal mblo per na nchenta cho plopa ndete mblana yal ya na ngotrana yal purta ndyu jwa'n nchana pur ndyu jwa'n nakin men pur taja mod ndorid chan men naya per le zyasa pur jwa'n nlizynmena pur men nliy re ya yol re ya pur len nchu mena len nted mena len xis men nda numena kon por may por kon ma' kon ntemena zyasa per naya mbre re jwa'na na rey mblux na ya ndo nzoy na taja tiuy per taja nayaxa ya na ngenta jwa'n gabmen beta tud xanak jwa'n nzo pola <noise> pola ze beta re jwa'n ley mbrey ndoyap mbrey ndoluz mbrey lugara ta ndeke ndekey za naxaza.